<noise> Undukungi u- tengura saa pavusiku, twibea ukukulunsere, pyatwiva tukolile unsele, tutereka, twikulu unsele kwaa efumbili kilo moja. Tutereka unsere, twivandule ivani, <noise> vikututosa, <noise> kwahiyo, <noise> tutereka unsere ukwakilo moja <noise> twila twe twilya twevoni tukwikuta. Epakawaida utwibea, hata marakaviri kadatu, witwibea, twibea kuduka, umda ukungi, utwikola imikate, pavusiku. Pamunyi twikola, una twikola twirya uvugale, <noise> twirya uvugale wuukwikusa, ili apo u- ukuwiboa uvumbe imbombo uvea uvitsake ningusu, kwahiyo u- pamunyi twilya uvugale, nimboka amajani. Utukilila, tukwikuta, tuvomba imbombo vunonu, <noise> ikyakurya kiitu tukumie, <noise> kumie <noise> isiku isingi twirya uvugare, isinge uwari. Tanalimo uwari twurya uvugare, aisoti sio maranyingi sijavo, natwirya sana, kwahiyo, u- utuvombe uvupamie twirya uwari. Twirya uwari tutereka amaraki, tukilila, kwahiyo ukasi kwivona tutumie, <noise> i- ata efutano kwasiku. Kwahiyo jimbombo <noise> jiitu ijo twivomba.